<noise> Fomba fanaova smoothie zao ohatran'ny manao jus de fruit regny avao, mangala fruit maromaro i de afangaronao de mixena, de avaliky jus, na ohatry hoe tsy mixena koa fa fruit maromaro no tapatapainao, de afangaro de asia siramamy ohatsy na asia ronono mandry regny de fa afaky hoany igny bakeo.